Karazane lasety andakozy: misy e lasety zany fihinan-kany, misy <hesitation> e boly fagnisie laoky igny, de sopera fagnisie vary itambarany e maro ambony latabatry, de igny zany amin'igny magnano self service, solon'gne plateau zasy igny aminay.